العطلة الاسبوعية المثالية بالنسبة لي هي تكون مريحة وتجمع بين الاسترخاء والنشاطات اللي احبها أحب ابدي يومي بنوم طويل عشان استرجع طاقتي بعدها استمتع بوقت مع <hesitation> العائلة والاصدقاء سواء في الخارج او حتى في البيت ممكن اروح مكان هادئ مثل البحر او المنتزه او مارس هوايتي مثل القراءة او مشاهدة الافلام.